Laha ty fomba hanomboha fandraharahà maliniky amiko zany. Miankina amy ty ampelatana avao zany io, zany hoe atombokinao amy ty kelikely le mitombo mitombo mitombo avao o. Laha ohatsy zany, ohatsy ataotsika hoe atombokinao amy famarota kapiky. Kapiky iny, ze tombony, tombom-barotry zany avorovoronao le afaky asianao balahazo koa iny bakeo. Lasa balahazo noho kapiky zay. Bakeo ze tombony azon'ny balahazo vo kapiky iny koa, atombotombonao fa afaky asianao vary iny, vary masaky na vary mitsanga rey. Le manao hozay manao hozay avao.